Ni kikuru kwoza emyenda yaitu kugira ebaase kuba n'ereebeka gye kandi tubinge n'engwara ezirabaasa kuba zirareetwa omu burofa.

N'okuhinga hamwe n'okuza kukora mu butare.

Nitushukiira ebimera byaitu ku enjura ebura obwire buraingwa omu kyaro kyaitu.

Kurya embooga hamwe n'emeere etasikiire.

Ebitongore kub kubi ku abantu baraba beetereine, kyanguhira na gavumenti okubiyamba n'okubikwata aha mukono okukira munonga nk'esente za PDM hamwe na NAADS hamwe n'ebindi nk'ebyo. Mbwene okweterana hamwe nikurungi kiratuma na gavumenti yaabona oku yaatuyamba.

Omwana w'omuhara ashemereire kuza aha ishomero nk'omwojo ahabwokuba abaana boona baringana kandi n'omuhara arabaasa kwega eki omwojo ayegire kandi abaiseho amaka g'owaabo.

Okushwera abakazi babiri nikireetaho obutabanguko omu maka hamwe n'okugwanagwana ahagati yaabakazi abo babiri.

Amabanja ago nigayamba abakaazi kubona entandikirwaho ahi baakubaasa kwebeisaho n'amaka gaabo kandi nyensya bakabonamu entaasya erikubaasa kubabaisaho

Tushemereire kugambira abeebembezi baagavumenti n'amunonga abeby'obwerinzi nk'okuripootinga aha poriisi bukyari kare

Ntakarugire omunju yangye omu kasheeshe, nimbanza naagitereeza, naagiboneza, kugira esigare neerebeka gye.

Abeebembezi b'amadiini bayambire abantu kutuura hamwe babayambire abantu kumanya Ruhanga baayamba abantu kutunguuka, baamanya abantu kumanyana n'okutuurana n'abandi

Okugira omwani mwingi guratuma entaasya yaayeyongyera kandi n'emihondano mumaka yaakyendera, abantu kubarikuba baine entaasa, emiho emihondano mumaka ereba nkye munonga

Ebijwaro byangye nimbyoza n'esaabuuni hamwe n'amaizi marungi naamara kubijwara, kandi ngaruka mbigorora kugira ngu nyite obukooko ahanyima y'okubyozya.

okwekyebeza obutoosha kirayamba omuntu kumanya amagara geeye kandu akaguma areeberera kandi amagara ge agakwategye

Ahabwokuba zirareeta emparana kandi zirugemu obwitane

Okushweera abakaazi babiri nikituma omuntu yaagira enshohoza nyingi, yaagira abaana baingi kandi kirikutuma yaagira kushashurira abaana baingi omu mashomero kirateganiisa oshange abaana abamwe bataayeega.

Abantu kubareega bahindura aha mitwarize, kituma emicwe mibi nk'eyobushuma, nk'eyokureesa engyaga nk'eyobutamanya nk'egyo yaakyendeera reero entunguuka egyende omumaisho omu kyanga

Ndabyoza n'amaizi n'esaabuuni

Okukyendeeza kunywa shukaari nikiyamba kugira amagara marungi, ekyokureeberaho ensigo zaitu niziguma nizikoragye.

Naaheeza kurya kyakiro ninsutamaho kakye mbanza nshoma aha bitabo byangye, naabwanyima naaheeza nz'omu kitande ngwejegyera

Kubagambira enyentwaza y'abantu b'omukyanga kyaitu kandi oku batwire barikwetwaza.

Naagire eirungu, ndanyaama.

Amabanja g'esente nkye garayamba abakazi kutunguuka garabayamba kukora zaabizinesi zaabo zikabagoba bakabona n'esente zokwereeberera

Obworo buratuma abantu baingi mu byaro bataatunga obwegyese ahabwokuba ahabwokuba tibakaabaasa kwehisaho ebisare byeishomero hamwe nebindi bintu ebireetaagwa omu mashomero nkekaraamu hamwe n'ebitabo.

Ekirikutuma abantu baingi b'omu byanga byaitu bataatunga gye kanyabukoryo, n'ahabwokugira ngu abeebembezi bariiba esente za gavumenti, biibe ebikozeeso oshange n'abantu bataabona ebi bareetenga.

Ashemereire kubatwaza nk'abandi ahabwokuba n'abo n'ebihangirwe ebi Ruhanga yaahangire mbenu bashemereire kubakunda abari mukiraasi nk'okwega abeegyesa bababuuze nk'oku barabuuza abandi kandi burimwana ashemereire kuruga omuuka nawe akaza ah'eishomero nk'abandi

Aha izooba ry'enjura, nindembeeka amaizi g'okunyamba omu kwozya ebijwaro byangye hamwe n'okukoresa endiijo emirimo omuka

Nitubaasa kuguma turasiimuura ekamina n'ebinaabiro byaitu kugira ngu byaguma biri ebiyonjo

Twine kumanyisa ab'ebembezi nainga shi tu kamanyisa nka poriisi ahabwenki tutiinire nan'ekitutiinisize

Ninkira kureeba tiivi, naahurira naagira eirungu, nainga ntaambataamburemu, naabugana abantu mbaramusye, nainga nze nk'aha kishaaha kureeba omupiira.

Okumuhuumuriza nainga okumwirusiza omu irwariro

Niguretera entasya mpango omuka aha kuba baheza okuguguza nibatungamu esente zirikubayamba okukora ebindi ebintu.

Abahingi nan'abariisa nibabugana ekyanda ekirikutuma ebihingwa by'abahingi byayoma kandi hamwe n'amaizi g'okunywisa amatungo g'abariisa gaabura

Akakungu nikatuma omwana yaaruga aha muramwa gw'okwega obumwe oshange yaaza nk'omu ngyaga obumwe oshange yaagira nk'enda so akakungu nikabi munonga nikateganisa abaana kwega

Korona ekateganiisa ahabwokuba abamwe bakaza kwigura bashanga ebi baabarashubura by'ahweireyo kandi abandi bashanga baabiriire batakyayine ah'okutandikira kyabareetera kuremegwa kimwe obworo bwaba bwingi

Emitimbagano ya soso mediya ereesire obutahurizingana, n'obutambanguko mu bushwere ebiro ebi ahabwokugira abantu barabaasa kuba baragaaniraho n'abandi bantu, barikubakwanira aha mitimbagano.

Okushaaba kuragaruzamu amatsiko.

Nituguza esente omu kibiina turonda akarimo k'okukora akakutuyamba kushashura eza sente.

Turaba twine kureeberera emigyera tukaguma turagiyonja, turahinga, turatemurura kugira ngu amaizi gagume g'aboniire.

Ndakundunda kuzaana omupiira n'okuza kureeba banywani bangye omu bwire obutari bw'emirimo.

Nkwata aha simu yangye omurundi gw'okubanza nkashemegwa munonga ahabwokuba naanye nkaba ntuura ndeenda ngu nkwate aha simu eri eyangye ahabwangye

Omuntu yaaba aragyezaho kurahura omurema nainga kumusiisira obusingye, hashemereire kubaho ekifubiro ekyamukogwaho okukira munonga we yaaba ahuriire atari murema.

Shukaari n'ekira kureta endwaara nka za shukaari. Shukaari n'erwaaza za puresha, n'ekira kuteganisa nk'abaantu so tushemereire kugikyendeza.

Aha eizooba ry'enjura, ndatambura n'esweta hamwe n'omunvuuri

Ekiratuma twine kubumbatiza eminwa yaitu twaturikwesyamura, turatutarenda ngu obukooko buturugeho buze omu bandi kandi oshange twajanjaaza obugwire

Nituheereza ekitiinisa abandi abantu omu kyanga kyaitu obwe turikubatwariza oku turikwetwariza

eee, nikirungi kutwarizagye abandi ahabwokuba Yesu akatugirira embabazi, naitwe tushemereire kuzigirira abandi.

Eibura ry'emirimo rireitire abantu abo'mukyanga kyeitu baabasa kuba nibasheeguza omu maka g'abandi abandi baaza omu kwiba.

Abaana bato bashemereire kwegyesebwa aha bikwatiriine n'akakooko ka siriimu kugira bamanye ebyakubaasa kukarugiramu hamwe n'oku baakubaasa kukeerinda

Kwoza ebijwaro kurayamba omuntu kuguma ari ayetegyereize n'abantu baramuha ekitiinisa yaaba aboneire

Abaana bato bashemereire kwegyesebwa aha bikwatiraine n'akakooko ka siriimu kugira bamanye akabi kaako kandi bakeerinde.

Ebintu eby'obusingye ebirabaasa kukorera hamwe omu kyanga kyangye n'okweta abantu omu rukiiko mukagamba aha nshonga ezirabateganiisa

Naaba ntakurugire munju yangye mukasheeshe ndabanza naashaba kandi mbanze naayakura weena oriire omunju kugira ntasiga haine orashaasha nainga haine owaafaire haza ntamwakwire

Kugira ngu tukyendeeze oburofa, ebi turaabe tutiremu twaba tubijwire.

Okuza omu kakungu, kirareetaho emicwe mibi n'obutamanya, kandi kikureetere okuruga aha muramwa, okukora eky'otashemereire kukora, akakungu ni kabi munonga.

Nitukozesa tadoba, kanduro, raiti y'esimu, n'ekisiriira.

Ebirakira kuteganisa abaishiki omu mwanya gwangye n'okushanga omwana w'omwishiki ataine ebyokukozeesa yaaba ari omu nshonga zeeye z'ekikazi obundi oshange abashaija barikumugeganiisa atakahikize myaka obundi abazaire batandike kumugyema kuza omu maka kandi emyaka y'okuzayo atakagihikize.

Naahurira naaruha, ndanyaamaho.

ebitongore ebitari bya gavumenti nibiyamba okuteekaho entunguuka y'abantu n'ikubahereza emirimo nanokubahora sente ezaakubaasa kubayamba omu kutunguura bizinesi zaabo

Ebijuma ebyo ni nka: emicungwa, emiyembe, amapeera, hamwe nan'ebipapaari.